Thengu ji kuna thithura kuen jana dakuan kunia yutu chinaua ku ji na ba the ba negua nixinxi dakuenin ko ji ko ko ji kuxinuna nagua ja dathingi yaa naa dasen na thu dechrini nja na tsji kunchejan xii kunthanixra ni ko jikonixinxi jaa dakuan nthachanexe dithu rugunthato tjse nii jii na ku thi ko jintha ko jithue ntha'a baguyana yaa yaa thengiba dithun nee ncha nua chjan bithujina xraaguya xruan nguaya chanua bayee kuthan nchaon nuja nchi xrakuan ixin kuxinthan kuxinthan inchin thu kaoba nchaon yaaa naa yoo ncha ntha njana nchana thungixi ncha na na tsji kuxintha diiba ntha na. Ncha na tha kjuago kuxintha ko ja ba ncha baa ko yaa nguñao ba ko icha jiranthaba chunda tjsejinga ko yaa nguñao ntha dachini yaa naa thi thanii xra kundanixra xran ko jii ko ñana kjuene kain ko yaa ko yaa naa xra thi dakjue ni ko yaa naa sine ba ja yaa sinchee ke thi ko yaa ncha thi nixinxi thi ruguntha nixi xra tho jini na xra chuntha na kunia thi thu kuñao nche kein ko yaa dachre na nyha jee yaa na tha sinkee u yua chjan u the kje ba u jiri jan icha yaa thi dakuni ke nchee kunia nya thi jaana kein ko ya dakuguan.